Miankina an'lay fiarahamonina sy miankina an'lay zava-mani- misy eo am'lay toerana no ahafahana miady amin'ny hain-tany. Raha hain-tany a, ka azo enjehana ohatra mbola misy zava-maniry dia alokalofana am'zava-maniry a ny volinao ohatra. Volena zavatra mba hamaka- mba hampangatsiatsiaka azy, somary tafoana natioraly bozaka ohatra.